Re eskalera nlirzynmen nar mod nlirzynmena, ley nlirzyn yap men tyz ley ndamen thi yek yo', na- nakin kamena kenum thi eskaler <hesitation> jwa'n tayal yapmen yek yo nde chasmen kafen men nde mbilmen xabmen o tyz nkenumen jwa'n bin yek yo'na nakina na ze ley yap men ze ndelomen nit chan jwa'n bina, mbay thi diba nlirzynmen eskaler, le eskaler nchapmen ze ndamen tyz gap nzy chanmen gap nke numen laz len lyzmen na tyz gap nzy re jwa'n nlirzymen le eskalera nchapmen naze ndamen nde- nde nde ximen nde kuanmen jwa'n nchelaz men jwa'n lamen' thi jwa'n, mbay tyz palad nkenumen thi jwa'n palad ntomen re xa ta ntoba re jwa'n bixa nzo bes ze gap nke zaxa ler gap nzy re jwa'n ncho ni menba gap nzy re jwa'n nchelazmen jwa'n nyab re men nchelazmen kamen, mbayna eskalr nakinmen yapmen par tayal gal men gal yamen thi palad gal yamen, mbay na le eskalera nu eskalera ndyob men zi palad nzamen nde lamen cha tyobmen lud lo eskalera nu eskalera nly zyn ze tayal thiobmen za mbay tyz palad thi nato zi palad nkemen zi gona nato zostira lad ble tir niay lirzyn eskaler ze ta nkemen ta ndeken gon na ta nkemen ndamen za naze tayal gal yamen kemen gon- gon zyn- zyn yamen asta palad zynmena jwa'na zyn ya nlinumen eskalera tyz palad ndamen tyz <hesitation> thi yo- yo chop pis yo tson pis tsap pis nakin kamen thi eskaler naze tayal zynmen asta poja- poja zynmen zyn ya nli eskaler.